أتمنى أزور المغرب، أحب الثقافة المغربية و المطبخ هناك يعجبني كيف عندهم تنوع في المعمار و الأسواق. أود أزور مراكش و أستمتع بالألوان و الزخارف. كمان أحب أتعلم عن عاداتهم وتقاليدهم بعد. أريد تذوق أطباق مثل الطاجين والكسكس المغرب مكان.